Alura le bestie ch'a sun ën puchetin pi dizuma ën puchetin pi ransi a pudrìu esi le lazernale, i ragn, a pudrìu esi sai pa mi <hesitation> tüte che coze li ch'ìa strisciu o che a fan dë ragnà, tüte che coze li alura tüte che bestie a pölu esi ën pichetin pi s-giai, a fan pi s-giai